ଇଟଲୀ ରର ଭୀ ଏକ ଦିଲ୍ଚସ୍ପ ଗହାନ ହୈ ଚୀ, ଇଟଲୀ ସନ ଅଠାରହ ସୋ ଏକ ସେଟ ରୂ ପହଲେ ଅଲଗ-ଅଲଗ ଗୁଟରେ ବଟୀ ଥୀଲା ସନ ଅଠାରହ ସୋ ଏକ ସେଟ ରେ ଇତା ଏକ ଇଟଲୀ ସମରାଜୀ ବନଲା ସବ। ବହୁତ ସାରା ଗୁଟ ମିଲୀ କେ ଏକ ଦେଶ ବନଲା, ଅଥାର ନାମ ରଖେଲା ଇଟଲୀ ଇତା ଏକ ଫିର ଦେଶ ବନଲା।